العنكبوت بيبني بيتو في حتات دائماً بتكون الحركة فيها بسيطة و الحتات الهادية ما فيها حيوانات كبيرة أو ناس. بيقفل الدرب عشان لو جات مارة اي حشرة بتلصق في الشبكة و ما بتقدر تشرد بعداك بيجي العنكبوت و بياكلها